Kama musng a bik chia de mudu ma chlan cha muchaves debes ti nacha tek ti nechama thi necha tek patha vama lat da drem dima ta drem ta tek diva thi sevo, this seva the chama dul ura thi seva tha ma ginget, tha drem thi seva them nget diva ti seva tha utha dul ngia drem a bes ti necha tek pakama ivetki abes tinecha tek pacha lat. De chule chag chlan de chule cha ve kama ungng klan de bes ti necha tek, kulecha chlan de bes ti necha tek diva asik nechani a chama dul. De tha drem ti seva chlan. Mamar cha chlan necha uthet sa chonea de thi seva tha utha dul ura autha cha mesmes mamar cha thi seva them nget necha ve necha va let ngia drem cha tha de bes ti necha tek pacha ma let. Kule tha chlan pe kama chung diva chule tha de ta drem ti seva ve mek ka gungngmet ura, ngia drem mudu de bes nget klan a vik daka ithit sa tha drem ti seva. Ta tet semek kama sunaski da ki necha dan de cha drem ti seva da bes ti necha tek mamar cha thi necha sangar acha ma the tek ta tet diva ithi seva chlan.